lalan naoasti area sin nagem xobbel wampla xobel lolobet lalan noasti area iaa ba stary sin male i ba tolomi tsin tsin amusili nugu malen xobel tsa gen tile lossu two no moalaen no inamen no aina di ta mamake t no aina di tala market tit-ti-ti gita maxere tsap iaa ta maxere tsap no mas mi no wala in ti no minaman in ti di manman malen di laa sunsune taman di soxa a bia no main mara malen no luxal malen anian tomato ma no xarakap no yam bia no kain mara u ba xap tsale malen lossu di tsal mara di-di sux statim a bel pasin ina sune di ta sox-soxa a bia no loxal malen no tomato ma no anian. No cabbage mi no mara di soxa lan uma o di ga la galeme lan town ngali sune taman a bia no marang sin abia taim no inaman araraa di taa xap marang mamaaket di taa xap marang sunsune taman a bia no marang malen nugu xobel di-di statim abel xaadi no sune taman di taa soxsxo anian soxsox a bia no tuba marang no tomato no mara watiaa o di xalame lan inamanlaba ngali sune taman a bia no mara okay lalan nugu xobel a gat wanpla <noise> xarin wanpla-wanpla nagem mara main mara gem taa mamaketim xuxute <noise> gem xaa sasalim las las a gatwanpla malan xarin tamat <hesitation> doctor <hesitation> xaleme tsekim amusili malen a lee a man xale na mas xosara o na mas lasi a bia no mara inaa xosara lasi. Xale manman o di adi abaia xat xaleme o di asixxan sin o di gaa mara gaa xosara no experement papar iaa xat di xosara aa xosara no experement papan iaa xat gaa malen no-no kain-kain xat di taa adi no o di taa turugi no xat tala lau di adi o di turugi saxan o iaa gaa xosara experement lan abia no xat malen awe tsalai so samakain naba axau gali tsapgen laas o gaa laa xosara abia experement laa saux laa tsala wnpla xat inaa abia no xat arara we axau gali xosara laas we di baa laa tuni gali tsapgen laas gali tsapgen malen xaa toto tala lalan gita o lalan xutsina gita okay o gaa sela asux laa adi aia xat asux saiti no inaman arara we gim laa tiltil iaa baa asixen gim taman aila xat bia ilawa xat a axau gali xosara laas bia neve gim tuni aila xat gim baa xosara tsap laas o inaman di baa uli o di baa gani iaa xat na baa xap tsapgi xaa toto tala lalan gita o lalan nigitia xo xutsina Okay bia nave gim laa adi abia xat gim baa xalame alaslen axau tsi na baa suk malen nabagap gat dan na baa pas sin iaa marang xat na baa suk manman gali dan na baa xap lalan laa xat pal na ba pale laa-laa-laa-laa na baa suk pura axau iaa xat o gim na tuni gim baa tuni o gim se lasi las axau ase tsap o u baaa se tsog taman mi bua. Okay gaa laa o ase sati di awe ilawa xt nave gim sagali tun las gim baa laa adi ai la kain xaat watala sin tsa na baa xap tsapgi xaa toto lalan xutsina o lalan nigita no balan malen na baa sux axau <hesitation> tsa gali tsog taman okay do se laa bia uwa tamat ase mula mi abia nagem no inaman in ti di se manman dise tun-tun abia las di se tun-tun i iaa xat o di st tsapgan abia las gali tsog okay di tun-tuni laa malen gem manman bia no inaman ud id taa tsap di taa bon di xalame lapala di xalame di laa lisi anu no inaman in ti di gaa xosara abia di amusili okay inamandi laa met laa inaman uul sebula di taa tsap di amusili abiaa gaa se manman lalan nagem community. Bia las axosara inapim <hesitation> no garin nanan gali alpim gem lan no famli las <hesitation> bia no aina di gaa tun-tuni abia no las di ken uuli abia no garin scul gee abia no sixul no-no tsi di taa laa sin no garin asisig atala malen talawa mosbi o lai o ita no-no mama gen loxobel no naga gen loxobel no inaman loxobel di gaa loxobel no naga gen loxobel <hesitation> di xaa uuli di xaa alpim no <hesitation> tulen xadi no tsi di baa <hesitation> xuxute xali uuli xadi no sixul abia sxul abia no tsi o no tsaona bia di taa laa aut o no praimari sxul o agen tsa matan anwa o sa bala las asux alpim axau tsi gem okay bia no aina di xaa soxa no <hesitation> wanwan mara malen bua-bua mi sai mi <hesitation> no tomato anian kaukau sa gem soxa lauteg gem laa turugi mi abia no <hesitation> Adi no lan uteg gem xaleme nagem no pu las bula gem adi no gem laa sune gem laa sune mu lan makeet gali gali lasi no kain nenen malen no tsi di taa mula laa lan scul no tsona di mula laa lan no sxul. O sa matan anwa gem se gaa uuli taman abia no xuxute in abia no marang gem taa gaa sunsune taman o sux xosara malen a sux xosara nagem manman loxobel malen gem tsalai gem gat no marang xale maket bia no main marang malen las a sux a lukautim gem sin-sin <hesitation> xale sapotim gem malen xale til-til lalamua gen gem gali xosara malen laa uuli no scul fee <hesitation> samarg xali no tsi malen xadi no pu manman gali putim xadi no sa di taa sagsagali o <hesitation> marang nagem church bula ailile taman sa gem tale xuxute laa sin o sxul ailile bula gem tale xuxute laa sin papanabal nagen no marang gem taa sasalim malen las no pu marang gem taa soxa lan uma peanut <hesitation> tomato anian kaukau Bin no samara watia gem taa gaa soxa no ma alet bua tsa matan anwa gem taa soxa no bua o no siaa nave axap xaa bua gem sux malen laa sune gem sux xaa alet axau tsi tsa sin bua mani ina bua malen a xaa sol laa lapala i abia mani ina las o xii xaa tsalai mamainag a manman gem tsalai malan gem xap tsalai xaa was no marang bala orog taa tali no sux turugi no gali gita gali gem tsa na mas laa swet gali til-til gali sune gem baa mas laa sune taman abia no was gali-gali nagem xalkale malen gali til amimil sin abia xalxale gita xalkale sin abal balalagit o bia lan noasti area no aina di xaa papae tsa lawareg di xaa pis pan no solsol di xaa xale konos di xaa laa manman di baa maket di baa laa turugi xadi no marang papan no marang lainim xadi no kaikai xadi no las di baa di baa xosara no ie lalan abia no drum kukim no pu sosis xale-xale til amimil sin no xalkale sin abia no taim taa xaleme o bia nugu community malen Aut sin able noasti area malen nugu xommunity no aina arara si sux ati axau tsi abala sune di baa laa sune taman xadi no pu lauxal gem lautgeg di baa laa sune taman las gali adi no malen gali til amimil sin abal no xalkale loxobel tasol bia no main mara gem taa xaa manman taman las malen gem adi tsa malen totore taa xaleme sin iaa tamat laba in tulo lan hausik taa saiti gem we gim na mas lukim abla xag watala o bia gaa sux alpim axau tsi gem bia nave gem tuni las bia asxu xaa alpim gem maski no xarin-xarin mara xuxute gali laa sin abia xolot bia nave gem sune las na baa gem baa tsalai malen malussin tsa bala las asux alpim axau tsi gem atil amimil sin gem gali gem na mas laa a bia no nanan gali xosorpua abia no marang xuxute inabia no skul na no se-se-se- gem taa gaa manman taman bia tile noasti no aina arara noasti area di xaa laa Sune taman xadi no <hesitation> bug udi axau xadi no kaukau axau sux manman taman no tubaa axau no mutil ma no mara waitia statim tile kabil xaleme pupua tandis a xomplitim abia noasti area no aina di axau tsa di soxa uma di laa soxa xadi no umaa di laa sox luxal lalan xadi no umaa di xaa laa <hesitation> adi no lalan umaa o di laa sune taman o di tsil xuxute gali xaleme <hesitation> tilamimil sin famli tilamimil sin no skul no skul taman no tsi di taa redi gali laa lalan skul mi sasebula no ilile di taa ilee gali xaa xuxute gem taa tali inapim sinsa no aina di taa sox umaa o di xaa alet mara lan umaa o di laa sune taman bua tsa di angi matan anwa malan no maman arara di sox bua no siaa sa-sa-sa-s no ain noasti di market. tile noastsi uba xap tsalai xaa taa man gomsa bia no tuba ain noasti di mamaket di narket gali tsili xuxute gali aalpim di taman xadi no xalkale. Statim kabil xalme amba lossu one lossu two xalme tala tandis <hesitation> langania linda libba tandis gem arara gem manman taman abala nanan ina market asux <hesitation> Wanpla samtig we taa lukautim gem axosara gem malan gem manman lalan abia namag ina market o gaa lukuatim gem matan nagem no maten anwa ga til amimil axau sin gem maten nagem no anwa o no aina di taa xap tsalai gaa lalap maten xadi no answa <hesitation>